احب أحتفل فيه في حفلة كبيرة أسويها، راح أجيب كيكة كبيرة وأحجز مكان كبير أقدر أدعي فيه صحباتي وأهال- أقاربي كلهم يجيون، طبعاً راح ييجون ويجيبون معهم هدايا طبعاً فهذا أهم عنصر في يوم ميلادي إني آخذ هدايا جميلة، أنا أحب الهدايا وأحب أهدي وأتهادى صراحة يعني مو آخذ هدايا بس، أحب أهدي وأتهادى.